﻿Waɗi, belu, kunu, feɗu, badu, bacho'i, baci be'u, be'u, fifeɗu, bannu, humbaɗ, wadi, ka belu, ka kunu, ka fedu, ka baɗu, ka bacho'i, ka bachi be'u, ka fifeɗu, ka bannu Ashirin, ka wadi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu ka baɗu, ka bachoɗi, ka baci belu, ka fifeɗu, ka bannu talatin, ka waɗi ka belu, ka kunnu ka fe du, ka baɗu, ka bachodi, ka baci belu, ka fifeɗu, ka bannu, harba'in, ka waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bacho'i, ka baci belu, ka fifedu ka bannu, Hamsin, ka waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu ka bachodi, ka bachi belu, kafifedu, ka bannu, sittin, ka wadi ka belu ka kunnu, ka fiɗu, ka badu, ka bacodi. ﻿ka baci belu, ka fifedu, ka bannu, Saba'i, ka waɗi, ka belu ka kunnu, ka fedu, ka baɗu, ka bachoɗi, ka baci belu, ka fifedu, ka bannu, Tamnin, ka waɗi, ka beku, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bachoɗi, ka baci belu, ka fifeɗu, ka bannu, Casa'i, ka waɗi, ka belu, ka kunnu, ka feɗu, ka baɗu, ka bachoɗi, ka baci belu, ka fifeɗu, ka bannu, ɗari, ɗari ka waɗi, ka feɗu, ɗarika baɗu, ɗarika bacho'i, ɗari ka baci belu, ɗarika humbada, darika humbad ka waɗi, darika humbad ka kunnu, dari ka humbad ka feɗu, ɗarika humbad ka baɗu, ɗarika humbad ka bachoi, ɗarika humbad ka baci belu, ɗarika humbad ka fifeɗu, ɗarika ashirin, ɗarika ashirin ka waɗi, ɗarika ashirin ka belu, ɗarika ashirin ka kunnu, ɗarika ashirin ka feɗu, ɗarika ashirin ka baɗu. ﻿Darika ashirin ka bacho'i, darika ashirin ka baci belu, darika ashirin ka fifeɗu, darika ashirin ka bannu, darika talatin, darika talatin ka waɗi, darika talatin ka belu, darika talatin ka kunnu, darika talatin ka feɗu, darika talatin ka bacho'i, darika talatin ka baci belu, dari ka harba', ɗari ka harba'in ka waɗi, ɗari ka harba'in ka belu, ɗari ka harba'in ka kunnu, ɗari ka harba'in ka ka feɗu, ɗari ka harba'in ka baɗu, ɗari ka harba'in ka bacho'i, ɗari ka harba'in ka baci belu, ɗari ka harba'in ka fifeɗu, ɗari ka harba'in ka bannu, ɗari ka hamsin, ɗari ka hamsin, ka waɗi, ɗari ka hamsin ka belu, ɗari ka hamsin ka kunnu, ɗari ka hamsin ka feɗu, ɗari ka hamsin ka baɗu, ɗari ka hamsin ka bacho'i, ɗari ka hamsin ka bachi belu, ɗari ka hamsin ka fifeɗu, ɗari ka hamsin kabannu, ɗarika sittin, ɗari ka sittin ka waɗi, ɗari ka sittin ka belu, ɗari ka sittin ka kunnu, ɗari ka sittin ka feɗu, ɗari ka sittin ka baɗu, ɗari ka sittin ka bachoɗi, ɗari ka sittin ka bachi belu, ɗari ka sittin ka fifeɗu, ɗari ka sittin ka bannu, ɗari ka saba'in. ﻿ɗarika saba'in ka waɗi, ɗarika saba'in ka belu, ɗarika saba'in ka kunnu, ɗarika saba'in kafeɗu, ɗarika saba'in kabaɗu, ɗarika saba'in ka bachoi, ɗarika saba'in ka bachi belu, ɗarika saba'in ka fifeɗu, ɗarika saba'in ka bannu, ɗarika tamanin, ɗarika tamanin ka waɗi, ɗarika tamanin ka belu <noise> ,ɗarika tamanin ka kunnu, ɗarika tamanin ka feɗu, ɗarika tamanin baɗu.